Nyaku aki wale ecapa ko'ko taan <hesitation> se birman-birman ku sio ko'ko <hesitation> se ko'ko ti lengkali sera maendol <hesitation> tetamonengku monongkor-nongkor te tanemen wo monongkor-nongkor segala rupa taan cera koman sesera ma sera ko'ko intou sasera tawangkul lakuseraparutangkul ako seramai <hesitation> saratebangkulako senai kruk-kruk kruk-kruk lengkali seternonasera so'o karna terakatu napa wewingkilaku papandongen a lengkali sera <hesitation> ma endong makanan empardombo-dombo ku a seramai ya mo ure sera beytey yu kesina tan e moure nyeku wonggo da miara motere ko'ko nyeku sio reme makanan padombo-dombo hanyekum miara ko'ko- ko'ko madaka wetina o serapa-rapa maka nengkun a aymato kuman tumubalako nyeku kru-kru Ha matetey yoai koman serama aymo emo tumongko emo apa tan sabanseran elekungmo tan serowude ma'a tedu kapa aypeaype lekan ko'ko koki yo hala aymo ure hengkumodoh etumo-entumo merah ko'ko mangkeros sera se ko'ko ne se ko'ko ma eymatedu ka'pa wo dari nyaku dai pay <hesitation> eyma we genang- ya se ko'ko